درجة الحرارة الامثل والاحسن بالنهاغ هي تقريبا خمسي وعشين - لان الجو يكون بيها معتدل واطيق تمارس كل نشاطاتك الحياتية - بينما بالليل انا برأيي ثلاثة وعشين او ثنين وعشين، كلش غاح تكون مثالية